No muidoki nä tundvaq ärq peremehe. Lehmäkene tuu müüg mõnikõrd. Sis tä <hesitation> om häste sõbraligu näogaq ja mõnikõrd ka limpsas tä keelegaq tsipakõsõ niimoodu üle oma kahrõ keelegaq.